Preferirìu ëmparé a canté ënt ün cor perché a m'pias pi canté che pa suné perché canté si ëntà ëmparé, però suné i va tantu temp d'pi per ëmparé perché deve ëmparé tüti i accordi e tüte le note, mentre canté pian pianot però t'riese